छोटा कट या खरोंच देखभाल कनाले सबसे पैली हम हाथ तै अछा से धोला। जखमा चोट वीं जगह तै साफ कला। फिर एंटीसैप्टिक लगौला। फिर वेक बाद पट्टी या बैडिंड से लगौला। अगर संक्रमण खतरा होलू त डाक्टर सलाह ल्योला।